كنتو ألعب تبيل - كنتو ألعب تبيل وكانت لعباي كلش كنا صغاغ نتونس بيها ، أنا وجيرانا أهل المنطقة - كان بيها تنافس قوي ، كنتو اربح يعني اربح تبيل كثيغ ، كان عندي كثيغ تبيل بوقتا